،الانهار الحولنا هي نهرالنيل ،النيل الابيض ،النيل الازرق ،نهرعطبره ،نهرالدندر، نهرالرهد، نهرالقاش ،نهر بركة، بحرالعرب ،بحرالزراف نهرالجور، نهرالسوباط ، بحيرة تانا ، بحيرة فيكتوريا